Ën Egitto a sun stait i faraun, ch'al an custruì le piramidi e al an lasane co la sfinge e vaire tumbe